الحيوان المفضل عندي هو الاسد - لان الاسد هو ملك الغابة وو دائما يتحمل المسؤولية، مسؤولية اطفالو، مسؤولية مغتو، مسؤولية البيت، مسؤولية العائلة، الشجاعة الي عندو ما تقارن بأي حيوان ثاني - فكلش هاي الصفات تعجبني بالاسد